Фарқият байни аспҳо ва харҳо дар хусусиятҳои физиологии онҳо ифода ёфтааст. Инчунин ақида аст, ки аспҳо нисбат ба харҳо даванданд. вале харҳо бошанд дар боркашӣ аз аспҳо қувваи зиёддтар доранд.